Ngaye mwene onda valelwa moshitopolwa shaoshikuku tshili ngaa monooli, eekilometa kiimba omilongo 29 okuza moshakati, okuza nee mpono onda kokela pamwe naakuluntu yandje ayeshe naamwameme yeli yane, nokamwameme kandje kamwe itshewe kavalwa komumwayina gwatate oka kwawo okakadhona, mpono otwali ne twakoka otu thiike pamwe, shi ne ndakoka okwali ndoole okudhana ne pondje, okwali ndim'tsini, okwali ne ndoole okudhana, andi dhana ne naya kwetu wo yamwe ookume kandje mboka nda- nda- ndakala nayo, nda koka nayo natango pomudhingoloko ngono gwandje gwatshikuku, okwaline ndina eefelende uunene ngaa dhoka dhili ndatu, dhandje lela dhoka odho kwali handi ningi nadho iinima, andi dhimbulukwa ethimbo nda tameka ondondo handje hotango kwali ndaka napo. okwali ndim'tsini nayi ngaye okwali ndoole oku ndaanisa no kwiimba, iinima ike oyindji mbi yanika eengalo okwali ndiyi hole nayi, esiku ndono ne shaashi se shi ndakoka ka kwali ndoole okuha komukunda gwandje konaanda, esiku ndono otshali ne etitano. ondaza kosikola, shi ndaza kosikola ngano ondaka pita ne, opwali puna <hesitation> eshala limwe hu haku ningwa iinima yo- yo- yo iinima yomandaaniso neengalo, iinima yafampo, esiku ndono nee oko ne ndaka olama hono shaashi Ka kwali ndaala okuha komukunda, ka kwali ndaala okuha kegumbo, esiku ndono nee akuuluntu yandje yali ku konga okanona, aye okanona oka kana, yali kungonga yali ku konga, mutu oya ka monandje okuza lopo heyali hokomatango hwi, maala ngano onda zimbuka lopomulongo nambali kosikola, ndee yali ku konga, okanona kaye kawete, andi dhimbulukwa natango kwali toole okudhana omagumbo, omagumbo ngo gomavi kwali hatu tungu pevi atu tungu nu- nudhopi nenge nuumanya atu tungu atu tungu, atu dhana ne nuunona, thimbo limwe ongweye meme, thimbo limwe nge kapuna omumati ongweye to ningi tate, nenge oka- oka mwahinamati, atu dhana lela omagumbo wafa ike wuli momagumbo, atuhi nande wuka lande iinima kositola naakuntu yohe, omathimbo gamwe atu ningi nande okrisimesa, atuhi ne tuka tuka lande iinima kositola hohe naakuluntu yohe, iinima yimwe kwali ndi hole okuninga sho tandi koko, andi dhimbulukwa natango shi twa koka, pomudhingoloko gwetu opwali ike puna aalongiskola, ethimbo ne ndiya lyokuninga eenzapo, aakuluntu oha yahi kosikola manga tse aanona tuli megumbo, itatu hikosikola, oho ka hako ike sho toka pewa eenzapo, thimbo ne ndono atu yakamo iikulya megumbo ndele atu- atu- atu atuhi kegumbo lyontumba hu tu wete lela kutya katu wete omukuluntu ngono teya kuyele, atuka atu yakamo nande iipambu yeenyama megumbo nande oyili iyali Ngweye mukweni otee telela nande iihakautu, ngwiya otee telele nande okana kamundesha, atuhi ne kegumbo ndono atu teleke ne, atu ningi nee tshafa ohango, okwali ne hatu ningi, omalovu getu atu ningi uusweet, wuna omalwaala ga yooloka, atuwu tula ne motenda, otenda okwali ne ongalashe haandjetu, noka mwamemekadhona kandje kamwe okokali omusita, ngaye okwali ngaye okwali, thimbo limwe okwali omufuko gomumati, thimbo limwe okwali otshinkumbi. kwali ndi tshoole nayi ne ngaashi okukala omufuko mpono oto lilepo nawa shaashi oto pewa enyama ndiya enene, shaashi yakweni mbeya oyena oku topola. ngwee otoli lela, otshiima kwali otshaanawa nayi, andi dhimbulukwa natango ethimbo limwe, kwali oh shino otshafa ne otshiwinayi katshona, maala andi dhimbulukwa natango ethimo limwe kali omumati gopuutshinda wetu ashulitha, iimangelekangaa, se ne natango ethimbo ndono otuya tshona katuuvite kutya eesa otshike, se otu wete ne pegumbo puna eehauto odhindji, mooma amu telekwa, se atu kutha uuyasha nokamwameme kadhona se atu hiko tukalye, se atu pewa iikulya se natango atu pewa iikulya akuti natu faalele kegumbo, taaa, shi twakaha kegumbo atu lafulwa ne kumeme neengola akutiwa hono omwaka tala tshike, twa lalithwa nopendje esiku ndoka, kiimba etwiilapo lopo ndatu mpee, thimbo ndiya ohatu tila nuumbishi shaashi ohamu kala uumbishi owundji tawu amatuka, opo nee wuli mpoo. ngaye ongaye nee kwali handi lili uunene ne Mukwetu ngwiya ohaka olama ngaa, ta mono nga okakololoke ndee tolama, ngaa nga kwali handi lili uunene, natango andi dhimbulukwa thimbo limwe. shaashi motshikuku omuna oka- oka- okanala nditsha, okwali ne hatuka. otwali uunona uutshona maala atuka yoga, atuka yoga mokakanala mo, andi dhimbulukwa ethimbo limwe kwali mwapwina ndele uunona atu kongwa maala mboli otuli ike koka kanala awu yogo omeya, okwali, ka kwali hatu uvuko, hmmmh, nethimbo limwe andi dhimbulukwa kwali puutshinda okwali hapuzi omumati gumwe omunene, kandi tshi kutya okwali hatu kala twemu lamba tshike, esiku ndono omumati ngono okwetu ithana ike, shaashi andi dhimbulukwa ethimbo ndono kwali twa thigwamo megumbo nomu niilonga manga aakuluntu yaha komukunda, aaye itu heni keshala ngaa limwe hali landitha omalovu, omumati ngono ohe apandje omalovu tango tango monkalamwenyo handje, he otahi teke tulandela omalovu, shi twaza ko hono uunona otawu kungu, uunona otawu kungu, twali tuli mbela twaadha puya tano mpo. uufelende wandje mbwiya owali wafa uunene, maala ngaye keethimbo ongaye ike kandili mo megumbo, keethimbo ongaye ike tandi dhengwa nda ninga tshike, nethimbo limwe andi dhimbulukwa shi ndali nokuunona natngo okwali ndoole oku- oku- oku- oku stapa oku Oku ninga tshike <hesitation> oku ninga ngaa omathigathano ngo gokustapa ngo, andi dhimbulukwa natango esiku limwe kwali nda- nda gwako, ka kwali nda vena, ndee esiku ndono okwali te lili nayi nde mepaandanda lyetu mono kamuna mbili shaashi nduuvu oh okwa gwako, kwali lela. ndee tandi kapewa omagano ngoo nande ina ndiga nuninwa ethimbo ndoo shaashi pamwe inandi ninga nawa, maala shi twazaako hono andi kudhile andi lili ngaye ondaala okulwa shaashi ondali nda ninga nawa ngaye onda zala nawa, na ondi wete kutya okwali nda ninga nawa, nethimbo limwe okwali ndoole oku kala noka mwamememati kandje haka landulandje shaashi okwali, okwa koka ehole iinima yeengodhi niinima ike mbyo yoko malungula shaashi okwali ne ndoole oku kala ndili puhe shaashi, okuna ike uunongo wundji he omutshona ngaa ngaye ndimukuluntu ondi wete ndafa nda pumbwa okwiilonga, okwali nee ndole okukala ndili puhe shaashi he ka kwali lela uunene hatu dhana nahe, okwali ike ehole megumbo, ta dhana eengodhi nenge iinima mbi yanika omalungula mbyo, shaashi keshe ike ethimbo tandi ziko hono, ondin oku kala nda- nda- nduu ndulilwa omathele geli gali ku kuku mondjato he ota lombwelendje kutya, ino lombwela nande meme kutya ondeku pa otshimaliwa sho Shi ne tandi zuko hono ko- ko- ketalelepo hono, otshimaliwa shono kandina sho handi tshilo ngitha tshafa tshina otshilonga, thimbo ndono okuna ne omihaka dhiya hadhi ithanwa eebokki, keshe ike ethimbo ondina ike otwenty handje nduuka koshopprite andika landa o bokki handje, shaashi ondina otshimaliwa tshandje, ndee obokki ndjono shi ngaa meme taka za kiilonga otaadha wala ha pwapo atuli nuumwameme mati wandje, ndeeke she ike seiku, ndele keshe ike esiku andi pula ike anditi nde ano oweekend atu hiko uunake shaashi ondaala, ondina oku hako kuku, maala otshiima tshimwe shono ka kwali ndoole oku hilako. ohatu tsu nayi, ka kwali ndoole okutsa, ohatu tsu ne atu penduka nande opontano mpeya atutsu neelamba, katu weteko shaashi uusiku, otsho otshiima tshimwe ka kwali ndoole okuhako, maala olundji onddole oku hako shaashi andi pewa otshimaliwa tshandje, onditshi ike kutya shaandi ziko. ondina oku pewa otshimaliwa sho, andi dhimbulukwa wo natango, shino otshili ne kombinga hosikola, ethimbo ndono osikola sho tahi tameke sho kwali ndimu tshona ngiya ka, ondoole ethimbo ndiya ka shaashi, shono otatshiti ondina ondjato ompe, ondina omuzalo gwandje gosikola omupe, sho tehi kosikola hono andika lengitha uunona uukwetu kutya nenge andike yuulukila kutya ondina ondjato ompe, seku nokuli osikola opo tahi tameke ihandihi niinima yandje iipe, ohandi etha iinima yawo yeye nayo, ngaye andika ha nee nayo esiku etiyali opo, shaashi onduuvite kutya ondina iinima ipe, eengaku dhandje eempe, keshe ike tshimwe ndazala, nopena keshe ike tshimwe, naashi andihi kosikola hono <hesitation> notshike No, nuunima mbu woku landa hu kuna eenamba kutya otshiima okwali tshina ingapi, nawo oko wuli, shaashi oh otshiima ike nda panda nayi, na tshimwe itshewe otshikwawo kombinga hosikola okwali ndoole ethimbo ndiya hatu pewa omagano shaa waninga nawa, ethimbo ndono okwali ne ethimbo shaashi onditshi kutya ethimbo ndono andi pewa, andika pewa omagano, sho okwali ne hatshi pendje omukumo opo ndiilonge nawa, ngaye ndika pewe omagano nga, oyo kwali hayi kala omathimbo gandje ngaa ndoole sho tandi koko.